Aku manga teman manga teman situ ma ngasang alin ngasang mita manga ngasang angi manga nagsang luna manga ngasang lain hi alin go ga hia laku mangap sepupu agu ngaceng kole teman ai dari esde aku agu hia pung esde aku agu hia sampe kulia cama terus tapi ga beda kampus ami cua hia ga kulian kulia hia one unnika angkatan dua empat du tamata sekola du tamant esema one pisa dua ribu dua deop tiga tapi hia masuk kulian ga dua ribu dua pul empat umur diha ga umur diha hoo ga dua pulu tahun umur diha ho ga dua pulu tahun one unika hia emi jurusan teknik sipiil. Hi mita ho'o ga hia umur dua pulu tahun kole kulia diha ho'o ga one surabaya oen surabaya terus jurusan farmasi hi mitan hi mita atan aku manga curhat agu hia, hia sot ngo'o teing motifasi teing saran one aku enu hau harus ngo ngo ngo harus ne ngitu hau tapi eme alin bo ga hia kadang hia biasang hia donde sot ngo'o eme ngo'o aku manga cerita hia donde respon ne ngo'o e nian kat pande dau tapi beda hia agu hi apa beda hia gu hi mita mita atan ga teing motivasi teing saran hi angi bo ga cama agu hi mita, hia donde teing saran teing motivasi. Cama hia agu hi mita tapi kadang angi gelang eemois eme ngo'o manga, manga manga pande aku hiia gelang <hesitation> pande susuatu aku gelang hia gelang emosi gelang cumpeng terus ga angi umur dua pulu satu ho'o ga dua pulu satu tahun eme raing bo ga, hia ho one mai sumba one mai sumba tengah hia atan aku kenal aku bae agu rain ai aku agu hia ca kampus ca prodi agu ca kelas agu rain hi rain ho'o atan hia eme ngo'o kerja tugas hia donde caro ngo'o apa donde rei donde rei one aku eme ngo hia toe ma one kampus toe ma toe ma ngo kampus hia donde rei manga tugas ko co'o ko manga apa jera de dosen. Toe hanang hitu hia, hia kole biasa aku eme beti hia selalu manga pas aku beti manga hi rain pas masuk nbaru sakkit manga hi rain manga hi angi lise apa lise jaga aku lise urus aku hia apa hi rain agu angi rain agu angi du pas masuk mbaru sakit daku kole one pisa ise sot ngo urus <hesitation> urus administrasi ise urus situ agu donde kole eme ngo'o donde kole eme ngo'o apa angi angi kole donde eme ngo manga aku manga perlu sesuatu hia manga rain kole luna kole luna kole manga eme ngo'o eme ngo manga butu hi luna kole hi luna atan ga. Eme ngo'o aku ajak hia ngo bana hi luna atan donde eme ngo laku reje hia ngo bana hia sot ngo eng ta ga lako ga hitu, hitu hi lina hi luna ho ga umur dua pulu tahun, dua pulu tahun luna hitu bo eme ngo manga tegi bantuan aku tegi campe agu hia hia kole selalu eng eng eme tegi campe ngitu kole angi eng eme tegi campe ngitu kole rain eng eme tegi campe aku kole eme cumang hi angi memang perna cumang pas apa pas esempe, esempe imakulata tapi jarang tapi toe ma danga cumang toe ma danga bae cama tau pas kulia ho keta sot ngo ga ya akrap agu angi ngitu ngitu kole luna pas esempe kulia ho keta ga bae cama tau. Rupa cama tau manga kole teman esema ngasangn ga hi fiana hia hi fiana kulia cee jogja koley kulia eta kampus poltekes aku agu hi fiana ho kenal pas esema bae pas esema kos diha hoo ga eta eta eta paingan aku agu hi fiana kole aku agu hi fiana kole donde eme ngo manga manga kegiatan kampus di fiana ko manga acara one kampus hia donde ajak aku kut ngo'o ngo nonton hia manga kole ngasang anisa anisa aku kenal hia dari esema sampe kulia ho'o ga hi anisa kulia one sadar sanata darma kampus kampus tiga umur di anisa ho ga sembilan blas tahun hi fiana kole anisa ho ga. Hia kole eme ngo biasan hia eme nggo donde hia eme ngo'o manga libur libur kamppus hia sering ngo one kos daku eme libur ko eme manga acara acara aku aku sering aku donde ngo ajak hia ngo one kampus dami ngo nonton konser ko eme manga kegiatan aku one kampus aku ajak hia aku reje hia reje hia ikut ngo one kampus dami.